Ny fomba afahagna mampifandanja ny asa <hesitation> sy ny fiaignana magnokana amizao, amin'ny tontolo mivoatra aingana be izao samby tokony mahay mandanjalanja le raha ataony na ny fotoagna zany na le raha atao sy ndreky tsy tokony atao zany ny ologno tsiraikiraiky.